Ye choko naá xi kui'a n-ni ndeye'ei, te xi kii ye lavi, <noise> ye choko naá xi ki kui'a ikai xi kii ye lavi <noise> ye choko naá xi yeei taka nda'a yujnu naá.